هختار الوقت لإن الوقت لو فات مينفعش نرجعه تاني. كمان إن الاستزادة في الوقت بتخليني أعرف أس <hesitation> أستغل كل لحظة فيه وأتعلم وأطور من نفسي. ممكن أصلا من خلال الاستزادة في الوقت دية أزود في المال بتاعي لكن المال مينفعش يشتريه الوقت.